Koo bii gəri, na lʊngon nyatang ki <noise> ka chəmmər wʊ ki, nyəngkə mən farə mo, nʊmən nʊng gʊsʊtə mo kən bii gərəng bən tʊng a mʊra samba mo koon bii gəri gwe, bukka nyangngəng, ni yəm mo nən wiinangngi, nəb bə nən miltən nən chii kwangngəm, bən sotən yəm mo to, wʊ koowʊ fa koon bii gəri, ba hanjiim a be a tʊgai bwiləmri, nyəngkə koojiiyu a jəgiyea laʊwe nən me a dan jɨddəng, bən buwo wʊ nəbbe, a be tʊgai bwiləmri, Bukka nyangngəng, ka chəmmər wʊ ki, bən luggo jɨnii, nəb ba be kiba a noroi, ba jaʊwi nya kang ki, nangnga jɨnii bən nəbbən nəttə gəri, bən ne nəb ba beem, nəngnga tən nətte na tʊgai bwilamri nyangka koojiyuwa tuwe nən ma a jɨrhənəng Bukka nyangngəng, bən ɗiya gʊnrʊwa nyiinii wi n'nəngngatən wʊnan a koojiiyu, nyəngka toye a jəggiye a jɨr bwilaməng ngəng jima faremo. <hesitation> Bən nəngnga a koo n'bii gəri, na ba n'nəngnga kəmarang n'chii rə bwiləmri, bən chəlla nəb ba taʊ fungkutəm a nəngngaimən rʊwatang a nyiinii na ba koota miyʊ a wʊ kak nyəngku bən n- n- waatən gʊsʊtə gərəng, rə nyatang ki, ka chəmmər wʊ ki bən nəngnga jiiya suuməna nyangngi.